Nkanu badu kanu ezi nu oro nu taá bu obuchuoma owerunhuoma chineke nmenu, nhuoma kam chineke menenu bunu omenenma nhu obuchi berere nu nhu berere nkamasinu chineke nu obuchiketaá kam omenu ma nuezinuoro ulohia dewholayi tiya oza ha nme kpaewuli wohiaru, oza 0zc kenuka obula anuha berere keyemine kiayeji gbariagbari kiayeji gwero aka jiriha so ohameru su menakanu chineke nu omene nu taa bu obuchi oma nuha ma nu ezi nu oro zi, nu obuchi taán bu obuchi nso bu obuchi Chineke keru ne olubokeru nu olu ke olu ke ali ke ikunuibe ke nyenu nyeobula taá bu obuchioma ke denihola yi manu ezinu oro yezi nu oronso zakanutunu chineke nmanma kana nu omene za ayeyi bu ele heruru week nbom nu onwakan nbom obuchi nbom nu onwa irinuotu nu awhua so chineke nemenem yaha meru simabiaru bakani nemenem evumeyi umekpa-ewhue nka nu nka obula ele-ho vuyaru nu ezi nu oro má nu omu wene chineke menem vuwhormani ivukam so owe ovu osunuoke nuleka m izigwo za kanu maduibenyi nu omene karuko chineke keruelu ke ali keru ukporo isisi keru umaanuohia kwele nye iya kanu nuomene nuhuoma omenan.